Anyong, nong ari ano, oyi osob mme osob, olu ka aku odi, oyi okhin obhoraya, okak eyin fe-eb, okhim obhoraya odi. Oyi os Khin mma ocho orang, okhim osep. odi. Anyong, nong ari-ano, oyi oyo-oye odi, otu-ka-aku odi. Anyong nong ari-ano, oyi okhin mma ogog ekpang, okhim ekpang, odi. Anyong, ebhu ari mfa, monche njae amayam ye. <noise> Kpe afare fan, akhibha abha-jighi aji kak ka ngun se de ayo adi. Anyong, nong ari ano-afo, obhing. mma na orobhe oki monche akituk adi. Mma nong ari ano chang abhika- obhib, and aka-ag. Nong oki mma ka nju, nong akag ka nju, na rong ayip akura ka mma Ayeba, kpe okim oji yo-oyo, odig-ano mma nong odig-egome. Anyong na nyeni-me-se ari nyen ajem nji monche ayi adi bhabhab, кре пепкu nne aji odi-erong. <noise>